Fi wi ghu ndaka kwi tawa khiʒi be’e mun buja fi we fiwi puni Labun a pimu ghu kuʒi piyatina ɗi Layani mun buja kwaki ba ghi kuʒi ya fi ci na muna tawu ʒu muna ghi tsaga muna ghi tsaga, sai hyi ƙiƙƙiyi mun hyi ɗayan va hyi can form wi ndaka Jarusalam, <noise> mun ghi ca kurɗinu ghi ƙiƙoƙa ghi rawa, hyi ƙiƙƙayan hyi cayan mun ba muna wuti Sir, hyi cayan takardi Lhuni tani mun ndaka Jarusalem ngalemu ma a ʒhimu sai gha ʒipiyan a variya yani bu ghi kwi ʒha Layin khin cani yani bu wu kwi hakusi saboda khin Sinakai hyi ɗaga wane ba hyi ndaka caya to hyi yan ngalamu ti Ghinshina. Cini ca fi gwan muna tawu ʒu muna wuti Sir, mun bu ba Jarusalem ghi bayan ghi pi tiran ɗi muna wut Sir, waji Local Government muna wuti, wuna wuti njal muna tawa cini ca fayu cini ca fai ci cayan ngalamuna cini ca fai ghi bayan. Jarusalem gma ɗin gha suba ba Jarusalem babu subu Umma chrisima Jarusalem sai mun ɗi ba ghu ummi chrismas tan ɗi e, sai ghi ma cuwi chrismas boxing day yuuwaua suwau, ma lthimu ma piyi ƙam to muma tawa cini ca fayu ghi Sina ghi Sina yandi ya Umma Chrismas Jarusalam ghi Sina kai ghu ndaka tawa’a ngalamun tani ta cuwa ɗi kunyaru baghi kwi bau ghi ba Masar bahyi yan Jarusalam ghi ba <hesitation> kai ba komai ghi ngilma to Ghinshina.